والله نصايح وايد كثيرة <hesitation> موب نصيحة بعينها لكن اذكر منها أنه <hesitation> شي شخص حكيم <hesitation> قال لي أنو لا تأخذي كل اشي على أعصابك لأني وايد معصبة وايد بتعصب من أي شيء صغير وتافه أني جد نفسيتي تتعب وتتأثر.